I koʻu noʻonoʻo aia he ʻumikumahiku mau meaʻinu ma kēia honua i wau i maopopo aka aia he ʻehiku a kaʻu i hiki kainoa, aia ka wai, ka waiʻu, ke kope, ka lama, ke kī, ka smoothie a ka waina kēia lā